خال من الفقر اكيد علخاطر الفقر هو اكثر سبب موجود اللي يعطي في جرتو تخرج برشا مشاكل اجتماعية و برشا مشاكل اقتصادية اللي تجي قدام العبد معناها كي تعيش في بلاصة خالية من الفقر معناها معادش فما عباد تجوع العباد تنجم تتعلم العباد تولي مثقفة اكثر و الحياة اون جينيرال بش تكون خير